<hesitation> al e 'na dumanda dificila i tip dë scarpe: al e a ie gl'stival, le scarpe da tüti i di, le scarpe pi eleganti për la düminica, le scarpe per fe ginastica, ma saurìu pa di i nom specifich d'le scarpe